Nie mugunda wakwa. ni mugunda maito mairi ni mugunda wa kugairwa ni asiari na mugunda nji Nasivite ngigura mugunda usio <hesitation> nimutumu vau nyomba iri kando nagtuma <noise> kichen nganden kichen nganden na thiini wa mugunda usio nivandite marigo ngovanda muthara ngavanda ash ngavanda ngandamia mbembe na ngavanda ndumu. <hesitation> Rutere rwa nyomba yakwa vandite kichen nganden. kichen garden ni type <hesitation> ya vegetables iria ngoragwa vandite ta manage terere sukuma sukuma wiki. Nimonaga. Nimonaga vandite vo. ndithiisaga thokari. Ningwataga gusave sia manyinyi na sia mbali io. Na ningenaga riria minukire utuku ngathii vau kitchen garden yakwa ngatua manyinyi. kana gitungiro kana karati na nimonaga ninjivaga mbeca nyiingi kuvitukira. Kwi uria ninaikorwa ngithii thokari. Kando na kitchen garden. nindithagia ngombe nondu ngombe monaga ina faida kwinie tondu yagia kana nimonaga nyigia iria Eeh nganyua na famiri yakwa. riu ringi ngendia na ngona niivesaga thumu ya kurima mugundari koguo ndiguraga thumu. Ngona niivecaga mapato kumana na iria na tuvau turia isiaraga. Kima vau vau kando ya rwaga nimbarite muthara muthara ngiutema tondu nivakuvi koguo ana ithaa ria kuthii gutemangira ndikoragwa ngitake mathaa mengi. Kuma vau ningiretwe nginda mutaro niundu wa soil erosion. Na ngetha muguo utikesangie mugunda wakwa kuu ndari ya mutaro nimbarite marigu na nigetha magitiririe moguo. Kuma vau nimbarite avokando. type ya asu naa micadamia. Na nimonaga mbesa sia guika maundu nundu nisio thoamsgithia nasio nangeka maundu maria mengi ma musii nasio eeh. itherero ria ash nimbaraga mbembe na mboso poshon ya mboso rimwe nimbaraga na mitaro. ngekiru thumu iria ya ngombe ngara nayo na nimonaga niikura wega na poshon ya mbembe nayo nindimaga nginja marima ngavanda mbembe. Naa Thumu na ngorera na fertiliser. <hesitation> Siakinya viti nuthu nuthu viti. ninyambagia okay itherero kiantari kapisaa ni mbante tumiti Niketha munage nguvau na ngithiururukia kompaundi yakwa yothe ya ya mugunda uguo uricina <hesitation> Koria igori koria kichen gandenire nimbarite sukuma ngara sipinos. ngara karati itunguru. terere thoroko. Kichen ngonden iyo yakuo mbukogo ngarima. Ngitunanayo muthetu na thumu iria yo ngombe ngisoka ngienja marima ngauraritie tupusheni ngurani ngurani twa sukuma spinos terere hivo. Nundu kichen garden yakwa ni ya ten feet squared. Koguo nimigouraga five feet Five feet. Na season ta thiru nivavandile na riu sukuma wiki ni irora niundu wa mbura Eeh nisio nirasokereria ringi. Sukuma mboraga na irina nimwe kana ngiaria na marina mairi Kamutaro. Kana ngi flateni muthumu. ukiaga flati nginauka ngiaraga sukuma sukuma sukuma uguo niguo mbaraga kichen garden yakwa. na nimonaga nitethagia tondu ndithinaga greens na mpaka nimentaga vau vingi vai Ngombe iyo yakwa ningeragia kumira muthara ngamigurira vumbi niguo ikure wega. Ririu i ndwaru nimitadira ndagitari akamira dawa. Na nimentaga kumiga itheru. na ivau. niketha ive gasau kega ra ive iria ringi. Muthara iria iricaga. Ningeragia kugura Kuara muthara uria ringi. Muthara iria iricaga ningeragia kugura Kwara mathara uria latest hybrid. niketha ive quality ya nutrients iria ikaragwa ikuo niketha ngombe yakwa ikorwe ie vau. Mmh Niliua Nirai Ngombe siakwa niciaranite ikaga njau. ninyonyagiriri iria kuma kwa majirani kana kugura dukari na niketha mone ngombe siakwa nisiavaa ngombe siakwa ni type ya fresian na ngancy nauma kwa muthara vandite marigu. Marigu menjete murima ngikira thumu ngitukani na muthetu. Ngicoka ngisagura ndigo iria mbega ngikira irinari. Ngicoka ngikunika na masaki nigetha nduthe mulching nigetha nganikire itikarie ni riua ningeragia kumikira ikira mai nigetha ithie na mbere. ndigu iyo irakurakura nimirutaga masaki uguo irathii igikurakura. itaindutu kiongoro. Raruta kiongoro. inene nimitiraga na muti wingi niketha ndikague na ndigo iyo yakura nimirisaga kane ngimendia vau vengi nimbarite macadamia. Macadamia anamo nikwenja irina guikira thumu na gutukania muthetu na thumu iyo nginagura seedling ya mbegu ya macadamia nginagura seedlings ya mbegu ya mukantamia nginara na yakura. Nimonaga Ngimatua ngirira kwa company ukarirwa mbesa mbesa isio nguvirra siana siakwa visi nasio kano ngeka maundu maria mengi ma mosii. Ana ash mu mukoni Avocado anaguo nivandite na ningenayo nimo tondu nimavesaga masiaro mega. Riria mangindirirwa kurwana nimavuvaga na niketha. matikerangwe ni igunyo kano ni mirimu iria ingi na nimonaga ningethaga na ikandethia kuthomithia siana. No gutumira unatumiri musiiri wakwa. Kuma vau nimboite mbembe mbembe nasio nimmaga mugunda poshon iria ngwara mbembe. narima ngenja marina ngitiganitjia ane and a half of it wide. width nayo ngitumira feet imwe. niketha thii ngikagira mbembne igiri igiri. Naaaaa thumu īrina nīu nīngūkoroa mbīkīrīte thumu na fertilizer ya ya kūvanda mbembe. Yarīkia gūkūra Yarīkia gūkūra kūrra vanini nīmīrīmīraga na ngīrutagīra gīo kiria. kī mūgūndainī ūcio. <hesitation> Namirimira ningeragia kūgucia īthetu rīukauke vau gītina kīa mbembe nigetha mbembe īyo īkorwe īkīretain <hesitation> īkīgia īkigia utu vau vakūvīī na gītina kīa guo nigetha ithie na mbere na gūkūra na ni monaga nī ikūraga wega. Yakura yauma mūruri nīmīvuvagīra nīgetha ītikevangwe nīīnīī wa <hesitation> nī mīrimū iria īngī nīgetha ikure wega. Eee va ūrīīmi wa mbembe nīngenaga tondu naketha nīmendagia na icio ciīngī ngatūmīra mūciīnī wakwa. Ndumu naguo nimvondaga na tūmītaro ngīkagīra thumu ngīūka ngīvanda ndumu nuthu viti kwa nuthu viti Ngicoka ciamera weaa ngirimira. ngisoka ngiivura ferterliser ya toe ya iguru ya mathango. Nigetha ive maciaro mega. Itukanire na ndawa ya tugunyo. Naketha imwe nimbigaga nyomba. Imwe ngirumia arata akwa na imwe ngiendia. Vau kiandari nimbigite miti miti iria thegaga ngu na miti imwe ya matunda na imwe i ndawa na nimonaga ndi thina wa kutumira mkari. tondu ndumagira ngu na biogas ya ngombe. Kuma vau iria iriaisiritie rwago rwakwa nithigaga tondu ninyiingi. Ngaranga ngenderia andu e itura.